Ny karazagna lap- lapoalin-draha zaigny misy lapoaly le fisaka regny de misy kasiraoly le fampia- fam- ampiasaigny amina fandrahoagna famanagna rano na fandrahoagna paty regny de misy koa ny vilagny saba tegna matetiky azy ampiasaigna amina fandrahoagna môfo regny.